D'solit ëntà pìé ën paira dë tizuirin-e cite, cule li cürve, mi dovru nen përché i unge mi mangiu comuncue, ma lon li a fa nen,a fa nen testo, ma ëntà fe tensiun comuncue a taiese i unge di di-i përché al e pöle anche fete mal